<laughs> Magnano akoa ity zao da misy zany e fisitriane sasany, magnano ako gn'aotrisy zany rehefa avy e fahavaratry e lohany evao gn'asisitriny nefa zany iza sy maha voaaro enazy manko iza raha e lohany evao gn'asisitry fa io zany samy managne fiarovany misy da tena misisitry tanteraky minsy fa misy gn'ane sasany akoiza aniko za e lohany evao gne misisitry aminazy.